السيارة <laughs> أنا مو جدا ممتازة بالسيارة بصراحة، بس إنه كده إيش؟ هذي الكراسي، دركسيون، وهذا اللي نمسكه ونصير نرجعه لورا عشان نبدأ نسوج ما أدري إيش إسمه؟ <laughs> وإيش هذا المفتاح، هذا مكان المفتاح، أنا مو جداً جيدة بالسيارة بصراحة، والفرامل إي.